Tagoowo ndari mo nden yi ko jinnuma, a taaga ma ngam ballitayan kugal wuro, ba buwool, e laɓɓinan ki kolte am.